اكتر موقف مضحك مر عليا في حياتي ااا كنت مره وانا صغيره بروح مع اخويا المدرسه ااا ف هو كان اكبر مني بسنه ف لما دخلنا هو دخل سنه رابعه يعني انا كنت ساعتها لسا في سنه تانيه ف هو كان بياخد ماده زياده وكان بيطلع بعدي ف انا مكنتش اعرف وطلعت لاقيته ماا يعني قعدت ادور عليه ملقتهوش ف خوفت اوي روحت البيت اخويا بقي طلع مكنش فاكر أن انا ممكن اروح لوحدي اليوم ده يا جماعه اكتر موقف حصلي محرج ومضحك في حياتي اخويا قعد ينادي عليا في الميكرفون و المدرسين كلهم ينادوا و الدنيا تتقلب عليا ومش عارف ايه وكلهم قلقانين عليا فضول طول اليوم قلقانين وانا كنت قاعده في الدرس حرفيا باكل قاعده ولا هاممني الموضوع اساسا